हम अपना पडोसी से पूरा अच्छा सवभाव और अच्छा नेटिक्ता पुरुव उकरा से निवेदन करेव चे कि उह हमार बागीचा में पौधे के पानी देवे और बाकी कीडा मुकोडा के कीट नासक दवा भी <hesitation> छिटकाव करेव चे ताकि हमरा वापिस लोटे तक उकर हरा <hesitation> भरा पत्ता हरा रह सके चे और एके खाथी उकरा पडोसी के बहुत बहुत धन्यवाद करेव चे।